अगर मैं लाटरी जीती जाऊं त मैं सबसी पहली त थोड़ी देर तक खूब खुशी मानोलू फिर मैं कुछ न कुछ ठोस कदम उठोन पहली मैंन अपड़ा परिवार दगड़ी बात कन्न किलकी यह खुशी हम सब की छ। मैन अपडा गांव मंजी कुछ मदद कर सकू जन स्कूल और अस्पताल कु सुधार कर सकू, मैन कुछ पैसा दान भी कन जन चैरिटी या कोई जरूरत मंद लोगों का खातिर कुछ आवश्यक कदम उठाए सकू।